Dritaret i pastroj dy here, herën e parë e fshij me ujë edhe me sapun per me ja hek zhyllin edhe pluhnin e madh. Mandena herën e dytë me një ose me nji gazetë të ndrydhme edhe përdori asi pastrush dritaresh për mi shkëlqy.